اتھ برعکس، سمجھوتہٕ چُھ اختلاف کرن وٲل فریقن پننن معقول خیالاتن برقرار تھونک اجازت دیوان، یتھ پٲنٹھ چُھ معقول اختلافک زیادٕ مطلوبہ حل تشکیل دیوان۔